أحب اروح اصطاد سمك في الأجازات وبيبقي منك للميه، منك للصناره، السمك طالع شدة الصناره دي بتبقي احسن حاجه ممكن تحصلك، الشده اللي بتجيلك كدا من السمكه فدي طبعا متعه لا تضاهيها متعه وردنا يديمها علينا ونطلع أكبر قدر.